لعبتي المفضلة هي <hesitation> كرة القدم استمتع فيها ؛لإنها تجمع بين التحدي، والمهارة ،وكمان تحس بالروح الجماعية لمن تلعب مع الأصحاب كل مباراة يكون فيها حماس، وضغط، وفي نفس الوقت ممتعة.